Ñi ma nwúfli ndaani a njiŋne, nyaa gbango gbúŋ de: jine bisaw wo, biso ntante afantir, bsin be ntoo bo, gambi wo, dagaar héde nwúfli ndaani hedi ma fan.